Pi priparari lu tè, è necessariu aviri fogghi di tè o àutri chianti ca ponnu èssiri trasfurmati 'n un'infusioni. Prima di tuttu è necessariu fari vùgghiri l’acqua. Quannu l’acqua arriva a lu puntu di vugghiuta, si mèttinu l’ervi dintra, pi esempiu 'n un cuntinutu di metallu, ca aiuta a evitari la dispersioni dintra l'acqua. Secunnu lu tipu di sustanzi e la forza di l’infusioni ca si voli, si mantèninu l’ervi pi chiù o menu tempu.